<hesitation> kulol ,aa kaa heewan ton sanne, sabi nokkuuje kulɓiniiɗe. So a heɓii a haanɗaayi kaa, a laatiima jaɓaaɗo. Bon, so aɗe heɓa ko ñaamaa kaa nii, a waawan wuurde kaa. <hesitation> So wanaa ɗun ka, <hesitation> tawan yo huunde naawnde non.